مرة غشعتو حي بغاسين! منظرا كان حيل يخوف - وبتركيا اغشعتوها بغابات شاملر ، تقريبا بالالفين وثمنطعش شهغ الثامن - بس معغف لي حد الآن اسما اشنو ، لان بوقتا خفتو اصلا انهزمتو من عندا